Ma shumë kisha pas qef me kalu krejt ditën në muze se sa në kopsht zoologjik. Kopshti zoologjik m’doket keqtrajtim i kafshëve edhe nuk kisha pas qef m’i ka- m’i pa kafshët n’qat gjendje t’msheluna si n’burgje. E muzeu ka shumë sene t’bukra me pa. <hesitation> historia e ni veni osht e shfaqun n’muze edhe çdo shtet e ka ni histori muzeike shumë unike.